<hesitation> Nwomasua ho hia papapapapa, aborɔfo baa bedzi hɛn do adze kor a wɔdze gyaa hɛn a ɔsom bo yɛ nwomasua a. Ndɛ botum atsena ase bb- paa a ɔwɔ dɛ ehu akenkan, beebi a ɛbɔkɔ biara ndɛ adan akenkan. Ahomatrofo "mobile phones" a yeuse mpo innyim akenkan a enntum mmfa di dwuma besi ndɛn agye nkorɔfo hɔn fone ammba dze egu do. Nna ɛno so ma w'adwen mu buei, ehu ndzɛma fofor a osisi wɔ amanaman mu, itum nye afofor dzi nkitsaho osiandɛ ehu dɛ biibi dɛm wɔ nkorɔfo yi ho, nkorɔfo bi dɛm wɔhɔ ntsi ihyia hɔn a inyim dɛ wɔka wo ho na dɛ ɛnnkɔ skuul da innyim hwee da dze ɔba ne dɛm ehu afofor koraa na a w'enyi rennka. Ntsi nwomasua de ho hia ankasa ho wɔ mfaso.